Hozirgi kunda besh juft <noise> poyafsal bor bo'lib, bittasi futbol uchun butsa, bittasi qishki etik, ikkitasi tufli va bittasi oddiy tapichka.